היא פאלחקיקה אלמשארכה דיאל אלשעב פ ג’מיע אמוור סיאסה, היא ראהו שי חאגה אללי וולה, נתומא אללי ראדי יע’תזוו מין ישעל הונהאיה ללקדאם, ו מן אלאחסן יח’תקו ב אנאס אללי ענדהם חיברה פ אלסיאסה ו תיכון מע’נקין באש יקד’רו יכמלו אלח’דמה דיאלهم עלא אחסן וג’.